Njí cí uloŋ mayëlan pëŋooy ngёwoorá páaj wala páaj ná pëloŋ, páaj ná hora ngëler waw. Ţí <hesitation> uwínjí dal ngëler ngí mëmee ñaan ŋooy ngul, ngëler ñaan ŋooy ngul unjáka <hesitation> kare bá bëŋooy yul, ţí meeyi mëmeeyi bujá ngëwora këwas ţí ñaan namdembi. Ŋooy ngëwora këwas, ñaan namdembi aká puŋooy ngëwora këwas pur pubá uŋooy yul. Ucí napaţ natíis já bujá aká puŋooy ngëwora untáajá pur pubá uŋooy yul.